Ankuke ku calor, naten xoloxhioxo lukuxo take nantaxhió, iliké hi i takel lotan ké yuilina xhin nueni kuka nantá, nateí.